Vichy cachyra na cachiytuúy maa sacuenda maá tichy yucua maatichy yucua asee yyo saa cuby yaa tashy cha casy yo shyta iñi noombre vaá satu siy ya cuiy coho ñuku yaa satu cundya nusyta sino ma tacu onduyo cachi mayoóvichy cachy ñy tacuacaañy ñasa cañy saachila siy sasavi pero ma raa ñuú cachyra duyu cachyimara ña sy ñuu seeca sacutaa tuñi yra syica cafe vaá cua cucby maatichy parte saa ase choo tocu baa sacuenda mayo cueña sito baa yo cuba cubi matata maaducha yeese suchiñoñi sacuenda nuca naa cabany. Nuvi tatasy cuiso duucha naaa caamiyo naa caamiyo nuu i tasy choo tacuarasee cuaara y yo cuba cuby i yo cuba kuvi y yo coyo tuú ñisa ñaa cany o ñy cutuva ñy maa familia ñi suchiy ño ñi caadee nuu tata cubi cuchiñiyo maatichy cuaa cuba cubi cuchiñoyo ñaa deri sa casiyo noombre tu manuma daa ma tichy yu cua ma yese utele casu coo siy sabaañi cayoñi sabaañi subi baá ase coho cua yese coo siy ma suby tiyaca chiyo noombre. Asu baa biyeatu taa sanaa nucuño dyaa vicchitu cua coo un chayaa ña caa cuño y yo cua cuchiño y yo saa cue maatuu davisaaa ñaa cubi casiyo candery cuba natabayo y yo cua casiyo saiyo i yo mayo cuachy siyca maatuudaavi saa bichy naatichy cuby unisyco usy cientu ciento oco vichy ñasataque noombre yabiyo cubi maque macuñiyo casiyo yaviyyo choo bichy cueycoo y yo saavi sino cuuy caandee nayeeve cande nuu saa nayeve chiño i saa cueé choo maraa sacubi raa cumi siyo maa gobierno ña saara ña dyeera nu. Ñaa dyeera nusucu nusucury dyera y yo sacaary dyá mañayeve satar tuú davi mara cuara nu cuby ñayeve syra ñutundoyora sataayo soco ñacachyra natasicando tutichy siy baa natasindo cubaara ingeniero tary saa naa yucua ña canañy cacku matobilla saañaara saña yucua mara caara sachila curva a nivel may sacacashyi mayucua sacuvy natoo chootasiyo cachimay tasiyo ma tutichy candee syi yucu y yo nuiyo tichy sacuby sa yucua dvatuiñi lugar yñi tari y ya saasicua sanatacio que se adapte al clima cachy mayo cayo ma sachila choo. Y yo cuá cuba cubi saayo chiñon y yosa siyca ma tuu daavi saa siyca cuchi yuri yucua natiiñigenacua iñyña ca seeca cooyo ñayeve yuuraa davicueña saaca cuba si y yo ri camaycuchi ma racue{e sey sacasyra sinca sy o yucua tusa siyca tumacuara ñanqyyo nacayay queve cachinñú cundya siyma yasi chivaa cuati si ñañitaayo nusa cuñi rati y rasi y cueño yai kevo pero sacuenda mara cunaanumaracuvi raschiño racuvina dyedanvira si ona ducura cuba y yo tuu mayuvi tu ye uta natavira cura ma yava tu tichi naketara ma nu ino yucua ñacachi maa coreano tabayo otro vidrio. Mataba caadery maketa mara sabasy tabi sabara saara comparty cachy maa raa caa saachila saara comparty idea yucua choon naarysa yee pero bichy too sandu syira syra candeery naa debe bolka gaanusiyra o bolka chivaa saakisira ñayebe ñadyeyo tu y yocuba chindyeera si y yo chindyeera siyra aby tu tuchindye iyosira nañiducha sooco ra yucua cuby cachy mara sacaa tary saá teé daatayo chacuby docuitayo cubi saayo ñúcu chiño macuby yiaca cue mayoó cuasaayo cua saañaara chee saau choo cha coou ñáyebe tary tary ma cuendu naketa.